oyi diara mɛ ti mɛro han posiza nɛ mi han jin pantalon na yɛ to mero o marimisɛn ho woro yi'i ho warimisɛn yi ona han hanbe posiza so sinon me co ma <hesitation> bebianɛ han wa'a na benɛ hi bɛ'a bun beso si <hesitation>